मि ज़्यादा तर गाना गाण पसंद करोलु किलेकी जब मैं गाना गोलू ता मेरा हाथ पैर अपरा आप वाद्य यंत्र ते बड़ला अर वैसे मेते द्वी-द्वी फायदा वे जान तो बस येमा ता भोत ज़रूरी ची गाना मा एक्सपर्ट वॉन्ड चैन ता हमा अंदर अपना आप वाद्य यंत्रे झंकार ए जांदी।